والله اختار ان انا اكون نمله لان ميزة النمله انها حجمها صغير هيكون حجمى صغير و هقدر استخبى من اى حد عاوز ياذينى و اجرى منه بسرعه محدش هيشوفنى عشان ياذينى و كمان هقدر اخزن اكلى و <hesitation> فى الشتا اتناوله يعنى